No me gusta'l vinu, ni el costosu ni el baratu. Peru comu tó, el vinu costosu no sabi lo mesmu que'l vinu baratu, sabi muchu mejol, ya que está hechu con más cudiu i que tamién no le dan el estrujón. Sonin vinus que son de canilla, delos que sonin delo güenu dela uva. Assínque comprendu que si la genti paga'l vinu caru no es gustu i gana, sino que sabin que les trai cuenta de gastal-si las perras.